Itaagne diiga, wuu ngwii nkottu nini iwiitine: séébigne diiga, ruumbu diiga, nsootu diiga, dii iriibe idiiga dan nii nféé nangh, dii isuur-i-diiga dan iféé nangh, yuna nkotto. Ikiiri diiga, ikaaji diiga, dii isootu idiiga, dii ruumbu